دوه زره شلم کال کې د کرونا ویروس د وبا پرمهال یو څوک د دی مرض له ویری له خپل کوره لری غرونو ته تللی وو. هلته یی څلویښت شپی تیری کړی وی. په غره کی یی خورک اوبه او هرڅه خلاص سول. اخر مجبور سو کورته راسی. کله چی کورته رالی ګوری چی ټول خپل عادی ژوند کوی خو دا بیچاره دونه بیریدلی وو چی د کورنی له غړو سره یی خبر هم نه کولی.